Da ngu thodum save ma, mir ma athais na ut. Aum muk kana gunanek da ta da tha na mone gua bungum mone ma maramabu. Dasik ut de ai ngo da sik <noise> gua mat ki ma namverki sa chule sa chavu ngo. Auk sa aik chiangip. Gunanuk kia talki da chiangip. Auk da auk ma aumaska. Ka mun sa amor kana ana daki ni ma cha chalel ma ka ma ngioung gada chule da changip. Auk dak kusek ut autha aumeska chave ma sagek. Dak ut ma alava vet naut da ut pe <noise> da si ut ma duognik na uth ma luchop dok kusek autha au meska ma sa gek. Da am mudu ma angngu <noise> tes na ut. Ngoda sik <noise> gua lika vak ma kangip. Talthik da chare cha ngip, da i thik da ngua ve ngu na achauk ma upe un das glum na na nana. Un mor una bung bem glum na na na ithe. Da sik mudu de unaumamekiom. Da sik kivi tha da ut na mone da ngia dremkup me maka neung us kaches ma <noise> ma mone ma upe ithik da ut ngu nugunanekiom da gumamukiom doki su ut. Nga iom in matha na ve makama sut ma a puk ba bung ma ka ma vat ki ma ti nun be mutki. Da ngaiom in matha na da su ut <noise> du chule da in da thana da su ut da chule da asik umor da umor pa va ka ma nge ng ngas ava chaspik da upe uthi ma dasik umo upe. Da ithik ude <noise> asik ngo du ngu kuaras ia ngo du guo ta thik da a pik ma changip da ithik dai ni guavengu na charak avak da un be glum na na na de, a sik umbe un das pe glum na na gualika avapi chai da asik guamaki aik da chia mone va tha bung ngu magok daka paik muk kina taim ga tha tus im muk da an nuk. Da un na namuk da sa cha ngip. <noise> Da aunanuk da chi ave. Da sik <noise> unmor ava chi da upe va ka nangngs ithik upe thethik. Ia da pe. Bes ti kuaras ia ngu na thodum sanai vuk dak dung, dung glan avik.